Raha vô gne loko mena zashy gne hitako de raha ny raha avy anatin' ny saiko voalohany zashy resaky herisetra izay, izay zagny loko mena zagny ny amigna midika herisetra.